Shu paytgacha men uchta chet davlatga chiqqanman, bular Qirg'iziston, Turkiya va Germaniya hisoblanadi. Bu davlatlarda men sayohat qildim va koʻproq tajribalarni orttirdim, bu ortidan esa oʻz bilimlarimni ham <noise> kengaytirdim.